أكثر من مرة أصلاً, يعني أعمل هاد التصرف, <hesitation> خصوصاً خصوصاً يعني, إذا كنت مستعجل, أو ما كنت بمززاج رايق يعني إني أفتح نقاش مع شخص يعني إذا أنا مش في مزاج رايج, يعني ما أظن إن أنا راح أتوقف وأتكلم معاه.